كنفضل ندوز ليلة فوق الجبل، حيت أنا كتعجبني المغامرة والجو اللي تيكون فالمناطق الجبلية. فوق الجبل كتكون تجربة مختالفا، وكتعيشو مع الطبيعة بكل تفاصيلها. ومن جهة أخرى كتكون تجربة لعامرة بالمغامرة، والتحدي. وفي نفس الوقت كتكون ممتعة <hesitation> وكتخلي الواحد يرتاح عقلياً وجسديا.